Ëntà savei s'al e 'na persun-a brava, gënëruza, ëntà avei d'enteresi ën cümün për pughé pasé ël temp ënsema e për pa rüzié trop e për truvé d'coze ch'a piazu a tüti e düi e viure ënsema